तुमुन फ़िल्म का बारम सही बोली छौ। या कमाल की फ़िल्म छै। ऐवेंजर एन्ड गेम देखणा का बाद पता लगी कि ग्राफिक्स कू, सीजीआयी कू और एक्टर, एक्ट्रेस कू सही तरीका से उपयोग करीक थें एक फिक्शनल पिक्चर थें भी रियेलिटी मा बणाये जै सकदु और रियल दिखाए जै सकदु।